Mifahañafanà tena mety aloha: - ñy hañetseketsefa ñy vata nteña, ñy fanaova fanazaran-tena malemilemy, moramora, tsotra, ñy fañazaran-tena aminy fihenjaña ñy hozatsy nteña mihetsiketsiky iab'io, henjañy rey, ñy taola, ñy lefikozatse mba tsy hivoky na ho folaky teña.